Beu rii taa baa naa, pugsella ii teu baan ye rii, pugsella in sona, pugsel nying wol yi keu kuru geu, pugsel dan ligeud vungha, puksel ndaa goo sugn keu kuruu, puksel nda wol nying keu kuru, puksel nda nii pat maan keu kuruu. nba beun-beun maa in keu puksel taa gaa gu, nyam pat nda kum keu ligeuraa, nda kum soke ya, zong aag npii beurii pat, neb beud idan ban nso teu kunu, zong aah nyem beurii pat ne raa pin nson-nson ben beh naa seh, toh! Puksella rii beu teu taa baa naa, nteu keu puksel now, nteu puksel maan na geeu, nsug gooh da kum nyedkeya, zong aah nyem beurii pat neh da baan eh! Nteu nyedkeya. amma nma tuu keu puksel sen geu, siin naapat da kum teu sokeya, zong aah nyem beuri pat nda kum sokeya. yilesa pat da kum ligeuraa, ligeud nii guu? Yileu da kum keu lagaa, lageu ko ii ligeuraa, ligeud ko nyam geu pat nteu sugn gu, vug ya geu, sin da kum lamkeya, nyeg beungeh, beu dan nying beun wol geh. nying wol yi keu puksel geu, ntoh vug naa geu, nki lamke, sii ambe pat, nkii nwull pep am sisuu, nii pat zongha nyem beuri pat nda lamke kiina. Nmaa tuu keu puksel seh, zongha nyem beuri pat, ne pat dan nuu egn baa, da ban neh aah ye teu ligeuraa-neh aah ye teu ligeuraa, zong ahh npii beurii pat ii wong gam beh keu am gaa, zong aah nyem beurii pat nere pat dan ben keun beu nked kini, nyeg-nyeg ked geh? Ked deu ii nying wol keu puksel kohgaa, nyam pat nbe beui geu ii legu? Yile ding gbilig nda ban ii piya laa limsi ruu kini, ii ko meu rii ban yeroo, puksel deu, in sonaa, baa maan tuu keuu pukselaa, puksel deu maa teu keun beu ganteh kini, ganteh rii niguu? Nya geu pat nteu kum nyedkeya, nyam geu pat nteu wol nyngha, keu puksela, nda lamke kiina, ina nteu san deu pat, nere pat da ben ni geu da baan <hesitation> neyha teu nyedke neh, amma nying wol keu puksel seh, nyam geu pat nying wol keu puksellaa, ko nte ran tuu dan san bini pat, zong aah nteu nyem beurii pat, nere pat dan geu, neh aah ye ne ligeud beya, ko nsaa tuu zong deh koole, nbob gaa, amko meu teun taa baan ye roo, neyha teu ligeud deu ko, oo nying wolaa. ke puksella. ko neyha nbe ri teu ligeuraa, nabi kuu, daa oo suk sii oo keu-keu puksella. daa oo nying wol keu puksella. zong aah da em beuri pat, oo nying wola, da lamke kii naa, sii oo pat da kum lamke nii, sii oo pat da kum lamkeya, sii oo pat da nwull kiina. Da tebke kii naa, da zong tebke kii naa, puksel dii in sona. bu daba ye roo, nasara yel beura beu vungha ina ye rii, beu gabya puksel dii in sona, nere pay oo maa tuu keu kuru, zong ahh nti em beuri pat, puksel in sona, ko nda teu bini pat, ndai lesuu, nyem bini pat, nbirai geu, yan nyimg wol keu puksella, puksel masiin gana, gan sisii beya, seg aah nying beuri pat, dan in vagsii beuraa vungha, ligeud vasii beuraa ndaa keu lessu roo, yan nying wol li keu puksel geu, dan beraa, ligeud beuraa ndaa keu lessu roo. aburaa, pii yilesuu roo, aburaa pii nen gisii roo, nying wol yi keu puksel geu, sug dan bed at, ko in ningma leu ruu woru gaa, da kuum sonke ni, meurii taa gam ye roo. ko de re pat oo maa tuu keu puksella. ko nere pat oo kum zong ahah teu em beuri pat, oo maa tuu keu puksella. oo nying wol keu puksella. oo nid pat, oo sug goh keu puksella. puksela yerii gana. gan sona. nenaah ii ambe da lamke kiin tuu ruu roo, beu ma baan beun geh, nying wol keu puksel seh, nying wol kane geu, nying wol leu zong aah nvugaa beuri nkii lamke gaa, sii ambe ogg da bed jeh kap, sii ogg ya geu, ngapya in son gaa. Nda lamke kiinaa, nii pat oo kum sonke, nying wol keu puksella, puksel in sona. mak yamde-yamde koole. beu teu neb beud baa naa, koo nteu em bini pat, neb bura nbob beu bini pat, nteu sen zong emah, nteu ni zong emah, nko puksel nen temu, aah ndaran keu wol dan nying doo, aah nda ran ni man do, nko puksela rii nou kap. nap tebeu ambe beya, nda lamke kii naa. zong aah nvug beurii pat, ne da sol ambe kiin sonke, amma nying wol keu puksel sen geu, ne re pat nvg geu dan ben nligeuraa. nneh songaa, da ben ni geu dan ban ndah fogu beya, ngbongha maa, nying woll keu puksel sen gu roo, nki lamke oo rii gaa. nii pat zong aah nyem beuri pat maan de pat dan nen iin baa, nda ban ngeureu kini, idan ben keun beu ngeurii kini, beuo n'eg beun geh, nying wol keu puksel sen geu, oo maa beun jed ning geh, aah neyha ben deu pat, nda ben nem yaa geuri-geri kon seun kini, amma geuri ga, nmaa tuu keu puksel sen ye roo, nying wol keu puksella. nying wol keu puksel gu, ni pat da kum sonkeya. ina nsaa rii pat ndan bobaa. zong aah npii beurii pat neb beud ii nib nyid gaa, ii rii ban yawwa! Sii ambe teu nyeke ni, neyha ye bini pi niu tuu yi gu, da kum sonke ni, gam daa sii oo ligid seh, sii oo nyam pat teu keu puksela, nii pat puksel maa siin ni pat koole. Beuraa em beuri pat, zong aah leg dug beuroo, zong aah yeb duk beu roo, pat zong nyedkeya, ni pat nwul waa ntii kiin, nying woll keu puksel sen geu, nkii nwull lamke gaa, nteu wol nying keu puksel geu, puksel in sona, paah tebke ambe am siisuu bid pin kpensel sisii beya, pah ni pat am sisii beya, nda kum lamke keu sii ambeya, zong aah nyem beurii pat da kum sonke neh, nyam pat beu teu nebbeud baa naa, zong aah nyem beuri ri pat, nma tuu keu puksela, nying wol keu puksela, nfeu yil gii keu pukselaa, sii pat keu puksella, nda taa lamke ambe kii naa, zong aah nyem beurii pat, baa tikpengha. oo ko, da beu keun valli naa, ka dii nkum kani, ligeud am sissii beh, nban geureu keunin, nkum kani, nleb puksel gaa, nma ni gaa, nying woll gaa, wol nying bey arii keu puksell dii, puksella nda ban teu keu gante kinii, pat tebue ambe am sisuu, nkii lamke wane sam, meu rii taa manaa. puksella. inn sona, nere pat oo maa tuu keu puksella, nyam pat lib mu teu gam keumu nab kiinii, puksel keu tuu man be keu puksel aah rii in sona, zond dey pat, zong aag nyem biri pat, puksella rii in sona, nyem yel beud yebbeu maa. Beu maa tuu keu puksella, ii eg geh, yel beud neb yel beud neh yel beud beh saa, ii maa tuu keu puksella ruu, gam puksella rii beu gab puksel dii in sona. puksella beu maa tuui keu puksel geu. oo maa nyeh sii kunu, teud sii kuu, pah in vakseu, mad beura, am sisii rii pat, puksel deu ted vung beh keun kap, koo in ning maa nda lamke oo kiinaa. in ning maa nki vaksii gaa, pah tebeu ambeya, ko baah she. dan nsaah ku, dan lam inaa. dan nbob nleb puksella roo. ko nbob teu zogo kiin, yan suk goh ambe beuraa. yan nying keu wola. npii yebmn beura, boo nying wol keu puksella, neb ligeu beh ambe beuraa boo nying wol keu puksella. ko keu neb ligue beh ambe maa. pat puksella roo. wal ba kum odba. baa nying wol keu keu kuru, puksel maa seun nii pat, sonkeya, baa maan tuu keu kuru. puksel maa seun nii pat, nyam pat meu teu taa dingin baan beh ye roo. baa kum sonii, baa, wong aah meuteui gam yerii ba wai meu-meu dui keun gaa, puksella ye rii, aah rii in sona. zong aah nyem beu rii pat, nda kum nyedke ni, zong aah npii beuri pat nda kum nyedke neh, nteu wol nying maa, bob zong npii beu rii pat neh re pat da ban neyha sisaa ye beun kii lamke oo ya, oo aah peudke, ne re pat dan keun deraa, am geu sii ambe rii nma nii? Nda taa baa naa, ii leb puksella. Boo dingin wol nying beh keu puksella, puksella rii maa seun nii pat, am sisii beya, puksella rii ma seun nii pat, kpengsel ambeya, teu puksel, nti wol nying keu puksel keu aah kin geu sii ambe rii ma da kpensel boba, sii ambe rii ma da lamke kiina, sii ambe rii ma nere pat banbeh sii teu, soke maa ban gaa, sii ambe da kum nyedke neh. zong aah npii beu rii pat sii ambe da kum nyedke karak-karak! Ko in ning ma gaa. meu teu yin aibeh baan beh keu aah kin, npah tebeu ambeya, peudke ambeya. ii sit kuu. nying wolaa, keu puksella. nii pat oo kum sonke ni. npah tebeu ambe ya. pah peudke ambeya. ina nteu san deu pat nyam oo pii beun bassah, nenaa ban puksel lebaa. ban tuu amn keu ku ruu, oo beu sisii roo, baan goh sugaa, baan wol nying keu ku ruu, baan yil gii beud veula. baan yil beud sugn keu ku ruu. zong aah nbeh beurii pat, puksel ambe da kum sonkeya ni, ni pat da kum sonke nii, meuri taa baan ye roo. nma nom keu ma sii. aah rii dam baa seun kani. nyam pat nteu wol nying geu. sii ambe da kum nyedkeya, naym pat nteu wol nying geu. nda lamke kiinaa. nyam pat nteu wol nying geu, npii nebbeu ruu geu, neh pat da ban ehh! Aah ye neyha neh sona. neyha neh nyedkeya. neyha neh peudke beya. zong aah em beuri pat da tuu bobaa. zong aah em beuri pat da ni sonke bobaa, zong aah em beuri pat seng oo da kum nyedke neh, meu taa baan beh keu aah kin. De, bah beuraa. dam beuraa. de beuraa pat, ii maa tuu keu puksel sen geu, zongha ii em beurii geu pat, nere pat ii bei gbaa ambe gaa, ii pii gbaa gaa, ii pii peutke ambe gaa. zongha ii ben deu pat, ii dai sod ton baa, amma nti tuu man keu puksel geu, zongha nkum beuri pat puksel dan lamke, nda sonke kii naa, neb beud ii ben geu, ii da lamke ambe kiinaa, yebn beud pat, zongha ii em beurii pat, ii da wol nying keu puksella, nteu beu gooh sugn keu puksella, pat zongha ii em beurii ii be beuri pat ii da ban toh! Nebaa ye neb son beuraa. gam nii bei? Nenaa, nteu puksel lebaa. nteu yebm beud gooh suga, nteu yebm beud gooh suga keu puksella, amko nteu goo ambe suga keu puksella. nteu wol nying keu puksella. neb legue be ambe ko teu gooh sugaa. teu wol nying keu puksella, ii nying wol ya keu puksell geu. puksellaa rii, nye sii keun karak, sii nyed karak ya geu. zongha nyem beurii geu pat, ko nyem yel pii yebbeu maa, ii dan baan, kai! Neyha neh sonaa, nere ppat da iin kum be keu amta, wongha nba rii pat, nere pat da ambe kiinaa, amma ndaa ligeuraa. nyig wol keu puksel gaa. yile ding gbeuleuk, sii ding gbeuleuk, gooh ding gbeuleuk, nma tuu keu puksel sen geu, am nere pat kii lamke ambe gaa, ko kangeh?